Ëntà büté l'öli, la sal e ün s'a völ a pöl büté co ël limun, mës-cé tüt e pöi büté ënt ël piat e mangé